כִּנְתַעַד אלאטְעִמָה אלמַלְחָה, עלאשו כִּנחַסְהָ תִסְדּ אלגּוּע, ו יֻמקִן תִתַנוּע בִּיהָ בזאף מן טַאגִין, מֻקַרּוּנָה, חתה לסנדוִישַּאת, כִּיעְטיני אחְסָאס אלשַבּ ו רַחַה, כִּנחַס בְּרַאסִי נִסתַמְתַע בְּכּל מָרה כִּנְגַ'רֵב נַכְ'ה ג'דידה, ואמא לחְלוּ וכִּי כִּנחַבּו, כִּנְמַלּ מןּו בִּסְרְעָה חֻצוסאן אִלא כָּאנ בזאף, יַעני כִּנתעד נִמְשִי מַע שוּויָה מַלְחָה ו נַחְלִי אלחֻלָאוֶה לַלְחֻדַאת אלחֻסוּסִיה.